<noise> <hesitation> Appareil photo zegny ai karakaraha telefaonina fogna izy ai fô <hesitation> mampiavaka ananjy am'telefaony ai <hesitation> izy zao <hesitation> misy <hesitation> maso leha maventy be regny afarany akao de <hesitation> tsy de atao hoe mandany pellicule zegny satria efa misy carte agnatiny akao ai afaka mitahiry sary marobe de <hesitation> juste hoe angalagna sary izy de le sary igny avakeo <hesitation> hoentigna aminà ordi sasagna de aboaka avy amina ordi akao.